جوسر یوه آله ده چې مېوې او سبزيجات له منځه وړي. کله چې مېوه پکې واچوې، دا ګړندی تاوېږي او رس راباسي. رس د مېوې له بڼې راځي، او پوټکی یې پاتې کېږي. ته کولې شې تازه جوس پکې جوړ کړې. دا جوس خوږ او تازه وي او بدن ته ګټه رسوي.